Aloa, beseugna vedde pe primma cösa cöse voemmo dî con a mæ region. Perché se parlemmo da Liguria, aloa lì à mi me pâ che che e gente eh se mettan de cöse eh dignitose, nette, ma magara sensa voei attrae tròppo l’attençion di atri. Incangio se pensemmo à de atre regioin in Italia eh pe exempio no sò Milan eh magara inte quelli pòsti lie e gente eh dan un pittin ciù a mente a-a mòdda. Se incangio parlemmo da Califòrnia, aloa chì se vedde se vedde pròpio de tutto. Eh ti væ a-o supermercou e e gh’é gh’é e gente che se mettan, che che son lie co-o co-o pigiama e e pantofoe.

E inte unn’insalatta ti ghe peu mette leituga, radiccion, çioula, sellao, chigheumao, pevion e çerti ghe mettan anche do tonno e de scagge de formaggio parmixan.

Mah, no saviæ. Mi no ò mai sentio parlâ d’atro che de l’ortiga. Atre ciante no saviæ pròpio.

E ciante che me piaxe à mi son e reuse, o pittòsforo che pe mi o l’é pròpio o profummo da Rivea e o tumao, ch’o l’é o profummo da campagna pròpio inte unna çerta stagion, un profummo ch’o me pòrta inderê inti anni pròpio, à quand’ea figgeu.

Unna meixiña tradiçionale, ciammemmola coscì, eh ch’a se deuviava ancon quande mi ea figgeu, l’ea, mette quarcösa de rosso adòsso à un figgeu quand’o l’aiva eh e veuxoattiñe ò comm’o se ciam- ... e rossazze e e unn’atra cösa ch’a se deuvia ancon ea quelli ròtoli de de sorfo da passâse in sciô còllo quande un o l’à o o torcicòllo.

No sò se seggian poule importante, ma de poule importante son, fòscia bellin, che ormai ô san tutti cös’o l’é, rumenta, ch’a l’é passâ fiña inte l’italian regionale e rattella, ciæto, sciato.

L’aspeto da lengua ch’o cointa à perdise ciù che tutto o l’é a scintassi, quande se dixe, no sò, o verbo çercâ ò pregâ, che rezan a prepoxiçion à, ecco quelle çerti aspeti da çerti aspeti da sin- da scintasci son son quelli che cointan ciù che tutto à perdise.

O giorno da settemaña ch’o me gusta de ciù, e no solo à mi, penso ch’o segge o sabbo, perché o o precede a festa. E quello ch’o me gusta de meno o l’é o lunesdì perché se se comensa torna o sòlito tran tran.

Scì, in Liguria se ghe pesca o loasso, o loâ, o soælo, l'ancioa, o sagao, o dentexo, o pescio cappon, o longobardo, i laxerti, i gianchetti, fòscia quelli son proibii, i roscetti, i moscoli, quelli son d'allevamento.

Ecco, l’unico pòsto che son stæto à l’estranxeo l’é stæto da figgeu in in Svissea. Ò visto Lugan eh Melide, into canton into canton Texin, ò visto Campion d’Italia e pöi no son stæto da nisciun’atra parte à l’estranxeo. In Italia ò visto Romma, Napoli, e o Molise e Turin.

Eh in Liguria l’é nasciuo eh Boine, Sbarbaro, Montale, che an scrito in italian, e o Firpo e o Guidoni che an scrito in zeneise.